برقي جارو ا، ا، لکه څنګه یې څې له نوم نه معلومیګي د برق په واسطه باندې کار کیي او په دفترونو او کورنو کې د پاکولو دپاره ترې کار اخیستل کیګي.